Raha zaho manokana ndray kalongany a, tiako mandeha aminà tragno fisakafoagnana le lafo be regny, satria misy fotoana zany an-tegna mba hoe hoe mba te hihinana an'le raha le raha mba te hagnandrana le raha aminà s- tragno fisakafoagnana le lafo zany e, sady hoe tsara nefany izy a, de <hesitation> fa izy ndraika sy fandanindanianam-poagna fa misy fotoanany zany fa sy hoe matetika be karakory.